انا احب اني اشوف الفيلم بالحالي افظل من اني اروح اتغدي بالحالي لأن الغدا <hesitation> اذا معك أحد يشاركك في الغدا وكذا يكون في بركة في الاكل <hesitation> يعني يفتح نفسك تجدر تاكل أكثر تشبع أكثر <hesitation> لكن الفيلم ما ما تفرج اذا صحيح المشاركة مهمة لكن الفيلم ماهو بمثل الأكل الصراحة بالنسبة لي بالنسبة لي لأ ما اجدر أكل لحالي.